<hesitation> xhin yuté ya'á, ya nakidankua ya nakido ndute ya'á tinduxa yuu tinduxa ñoni nó'o, ituu no nguió taxtano ti nruxa a ihó tinana kuexhi no nguiú, te naniti tinana trunku, te tinana kui kuté te danguano nrute ya'á xhin tinana, ño nadi nruteyanió nratika kua no tiko, kingui nruteya'á nió ngua nrute ya'á tinana nano kaxano tinana kui, tinana kué ajan ke ya'á yixhi kué hó, ke ya'á kui dani ihó inka tinana he xayii kuxhiti iintangui, tedanikua nrute yanió te naniti tinana kui, nrute xanió kuxa'á xhinonyodo ihá xanda xa'na ina yona ihá.